Mete ma au dadik mesen fo pas au anoli niana la ma sila fokus a al ta mete lo au so na, enon na kada mafada koe koe mos. Boe ma tao nakaminak esa fo bisa le'a sila fokus a fo bisa lanoli neulalau. Mete ma nakaminak ndia nale'a so na berarti ala fokus ndia so.